अपन रिच फ्लेवर अउ मसाला मन के वजह से ही इंडोनेशिया प्रसिद्ध हवे। इंडोनेशिया के प्रमुख पाक शैली होथे सोतो रेन्डेंग अउ सताय। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।